Kuma tga wulni dara ka karir dar butu butu butu kuma karir dar dada maghya mag nda mat dlba naga aritiya bara wal kanur kari nzrmana akwa nda kwar mana akwanda yayar na akwanda dan nwar na ma ada. Kwandari madar zanyati ma madanya tadar na ma adai madar zanya mamarna ma adai mada gwanyar nama adai dark a kari akwa nda da dlata kari amma yi taba mwarwae amma ya bara kiyi mwari kimwari wula kano ni walk no ar da anti ya bara kiyi mwar wula kano ar kari miyi mwari yima tor yi dara bwui slake kdar bwui ka siya dlnta anti gawulni tiya mwari ga wul kano ni ka aka ma tga wul daku karir dar daku gelar dari akwatir dari butu san karir dari butu tga wul su kura butu babaima butu takalmi mabutu abaima butu daka laka tga wulni siyar ni san da gelleya <hesitation> hya hya san da tga wul gelle zye da zani zabiye da tilmi ye da tga wul ni zabir robani ma da tga wul zabir zabir sni daku tga wul gelle lutur dar da tgawul sni san dar daku ata mathyal siyakri yima ya trakwa kano tiya mwara dlae yam hear dlba kari tuzrna tga wul zrna mak-kli yima ya kazrna. Yaka zr salnatera kle akwa dir yare za har atigri tiya mwar dlba lar karir kl mwalar ni tga wal ma hyal lai yam war dlba na zrna ma hyal siyaka mpikae mwara kampi kari ya dlba na zrna antigawul zrnani zma ka hyal nar barkarni akwa dzari tgawul zrnani tga wulae kano ni yi ma ya bara kiyi mwar wula dakani ahani ani tiya bara wula tini kar tga wula kano ni daku tiya wulae tga wul tiya mwari kano ni daka nai ti ya bara kiyi mwari kiyi mwar wula tga wul zr nani ma ma hyal nari yara mwara dlnar kari kl mwala nar akwa kano antiga wul ma zr nani k-kli za siya vi tra akwi fwae kiyi sayimi kaz ktsani yimi kiyi sa tgawul zr mamna zr nani tga wul zr nani hyal nari ma hyal nar zma za siya nai kasha kwui sanguri akwui kae ni yimi kiyi sa kiyi khi kaz ni du kiyi smaz kiyi khi tgawul ni ahani ni tgawul zrnani ma hyal nar barka za siya hakwi tra akur fwae kiyi same kiyi sa dvae kiyi sa yimi kiyi sm dvae kiyi dkum tka kiyi khi tgawul zr na ni ahani ni zr na ni tga wul ni ma hyal nari zma za si vitra za da katra akwa waya ani kulini ia ma hyal ni iya yadlha nag diya ar zr nana ma hyal ni kwapaya tura ga dlba nag slake yo iya tha hyal nag zaw iya yo usu zr mana ndya miyi lanar lani zaa sini miyi hanar ahani zaa sini iya ko yi gwochinitza tai yi gwochini iya nsg han ddza. Ta zr nani tga wul ni ma hyal nari za nai yara tra mwa dla nari ma dzwi yam war dlba nar kari akwa kano ma hyal nari zr mana kwanda akwa lagos akwa kano tgawul kano ni daka nai antiyah kano niya baro kiyi mwari dzrna ma da mwar kasi anti ya bara kiyi mwari kiyi mwa wula kiyi mwa wula daku adi dakuwal ya bara kiyi wula tanda ha kano. Kano yayi taba wula kano m ai antiga bara kiyi mwari yi ma yi mwa dlba su akwa kano zr mana akwa madar mana akwa kulfuma akwa han kurari kibakar ma kwa zr mana ya akwa madar manaye akwa mada zanya tidar nam adai madar nguiya mar na ma akwa adai tga wulni ahani ni tgawul bayau kano ni daku adi daku wai daku ahani ndka dlba kari, karir dar da da aka zabir dara mati dlba ka siyakr ini gdl ama aa yi dlba akwa kano ndgae a'a kane ni yayi laba wula mai nkwar mana mag mag kwapa gam war wae ayi ma yam war harda har ndrna ndga yi ma yam war har da har ndrna ndgan yi ma yam war har ndrna yi ma wula yi ma za kano kano kano yita haba wula kano wae tga wul kiyi mwari kiyi nwa wula kiyi sit tga wul ni yima yi mwar kiyi wula tiyisi yima yin ga da kurari tga wul ni miyinga tis da kurari tga wul ni miyinga tis da kurari ya a yimayi mwar kwa kano diya nkwar mana a gmwar akwa kano kesi ar yi mwar akwa kano kasi iyarna aa usa nkwar mana usr iyar na usae usar a'a gwula kano diya hauwa aa yi wula kano. Ndge na ase sda ya kano ar sda diya iyar na ada nkwar mana ndya tgawul sdawal gang a sdakurni gmwar kasi sta gmwar kasi wai gsiya gsi kalan daku mag mwaranta kano tga wul ni daku tga sini daku tga ngla sini daku magsiye da gmwar kasiye da zr mana akwa kano ar a dai kazr zanya tadarna ma adai tdarakwa kano ni dara nzai dar da dlnta karir zabi darda dlnta kari kari mal aka sampul ma dara dlnta tgawul madar mana ni dara dlnta ma hyal zadari dara hyantali suakwa amma yi taba mwarahar dar wa dara dlnta madar darma dar-mwahir dar akwa kano ar adai tgawulni ahani ni tgawul madar mana ni darakwa kano ardi dar ma ara kwa sinir dar dara dlnta karir dare dara dlnta zabir dari dara dlnta komir dari tga wul ni madar mangni ma hyal naduri dara hyanta nai tiyadi zya amfani akri dara turani kwapa laka dar turani slakar dari vr laka dar tura turali slake dar nai tga wul ni ahani madar mana ni tga walae ma hyal nadir barker dara tura nai tga wul ahani ni madar mana zi tga wul ma dar manani ma hyal na dari yara bwa hawi dara bwa hawi akiyi ma tdar da ngusi mayara bwa hawi akwa waya tga wulni. Yar da ka hr tiyar da nzusi yara wulae zakantsi amma ddaku waya ni gra bwa hawini magr aka madar mata gra bwa hawi akwa wayu apr da yar ka madar manna akwa kanoni ma hyal ni ya mwari yam war ahar madar manna kiyi wula tda akwa kano tga wul ni ahani tga wul madar manani tgawul ni ma hyal mwar aka dari dar diya sntanai skanai wal kano da kano da srmi da nd dari madar mana tga wul ni ma hyal na dari dar da nai ma hyal na dar dar da nai madar mana tga wulni ma hyal nadari dar har dara dlbani ki ma akwa kano kiyi mwar ngwa tdar da ha nai dar da kwantar aka dfa wai darda kwantar aka dfawai tga wul madar manani madar mana tga wul ni daraka daraka daraka snr dar akwa dza dari hyal nadir barker dai akwa dza dari tga wul madar manani kano ni daku daku daku yayi taba mwar wae amma hyal ni kwapa ya mwari aa hanwa ma hyal nag kwapa kag si yima ya tura nag kwapa kag mwari aya zr mana tou ka hyal nag barka ndya ndya na zr mana ni zr mana duku ari da kalan aa mi zr bana ni aa hkalanr ni ini zr mana dzkalanr ni kwar mana ni kalanr ni dya dya nag.